هل المجتمع او ال- البلاد لازم الأولوية ليهم إن هم يكتشفو فضاء ولا ان هم يحلو مشاكل ف الارض ، أعتقد أكيد أكيد نشوف مشاكل الارض الاول بعد كده نبقى نس- نستكشف الفضاء بتاعتنا والمحيطات بتاعتنا عادي <hesitation> بشكل بقى اللي هو خلاص بقى مش ورانا حاجة ف <hesitation> نستكشف بقى الحاجات اللي احنا مستكشفنهاش بس اعتقد ان احنا نحل مشاكل الارض الاول يعني مثلا نشوف طبقة الاوزون نشوفلها حل نشوف حل لقطع الاشجار عشان ال <hesitation> الاكسجين نشوف مثلا <hesitation> قتل الحيوانات دي نوقفها عشان ال- التسلسل المجتمعي مثلا عشان حيوانات بتاكل حيوانات ف بت- بتحمينا من اذى معين وهكذا